un wooɗaayi sauuyaaki goonga e kotoye na sai a social media ba, e ko toye, ngam un wannga noyayi media na ga noon, un woonnere, yimɓe boo njaafotaa maa.